<hesitation> Tiàko a mandeha, mandeha fiara manokana, <hesitation> ny itiavako mandeha fiara manokana am'zegny mba hialana amle fifindran'aretina zany raha hoe ohatra zaho marary an de mba sy mifindra amin'olona aretiko, na hoe olona marary de sy mifindra aminahy le aretiko de zegny ny ara-pahasalamana zany itiavako mandeha fiara manokana.